بجص ورق التغليف بحجم أكبر من الهدية شوي، ولف الورق حول الهدية واثبته بالشريط اللاصق. اثن الأطراف وتثبتها بالشريط، وحاول لف شريط الزينة حول الهدية وربطها بشال- وربطها بشكل جميل.